व्हीलचेयर उन लोगों का गतिशीलता प्रदान करत है। जो शारीरिक रूप से विकलांग होता है और आसानी से नहीं चल सकत है। विकलांग लोग व्हीलचेयरते घूमने फिरने और रोज़मर्रा की गतिविधिकरण में आसान होत है। और वह जीवन जीने में और सक्षम हुई जात हैं। व्हीलचेयर पहियों की मदद से आगे बढ़त है जो आसानी से आगे और पीछे जाने वाली सुविधा प्रदान करत है। और अतिरिक्त सहायता वाले को धक्का देने की जरूरत पड़ सकत है।